Laha zaho ro hampianatsy ñ'anako, handay bisikilety :-ñy voalohany, omanikoi aminy ñy fianara ñy bisikilety zay, sandra ambarako azy ro atoroko azy ñy lala noho ñy raha tokony hataony ;manahaky anizay, atoroko azy ñy fidikira aminy ñy bisikilety iñy e ñy, hoe manao akory ñy fandesa azy ?ino ñy raha atao mba tsy hahatonta an-teña? ino ñy fihetsiky hatao mba ha handehasoa bisikilety iñy.